Rí naphúxu̱ꞌ rí iná ndathawuun júba̱a gii̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, rí naxnúú naꞌni ndasko̱ꞌ ginitsu rí naphúxu̱ꞌ. Rígá míŋa̱, nandoo nu̱ra̱kuááxu̱ꞌ náa̱ yaꞌduun xtílá, o̱ ma̱khuáá náa̱ yaꞌduun xtagaꞌjáá. Rígá kulántrú mangaa, ma̱goo má ma̱khuáá náa̱ xtílá mangaa, ma̱goo má mu̱ni̱rkhuááxu̱ꞌ náa̱ yaꞌduxúwíꞌ mangaa. Áxú mangaa, najma̱ꞌxu̱ꞌ náa̱ yaꞌduxúwíꞌ jma̱a náa̱ ginitsu rí naphú xu̱ꞌ. Mágá mangaa, nandoo má naphú maxááꞌxu̱ꞌ jamí nu̱ru̱kumaꞌjáán náa̱ rí ginitsu rí nu̱ni̱méjáánꞌxu̱ꞌ. Rígá iná mangaa rí nutháa̱n <hesitation> íjnga̱ i̱tha̱an xúꞌ, pero nandoo nakhuáá náa̱ mbá ginitsu mangaa rí naphúxu̱ꞌ.